أني أشوف إن الآلات ممكن تنتج شيٍ يشبه الفن بس الفن الحجيجي ينبع من مشاعر الإنسان وتجاربه، الآلة تجدر ترسم أو تلحن لكن الإحساس العميج يجي من الجلب هو اللي يخلي الفن فن، يعني الآلة تجلد بس ما تجدر تعش تعيش المشاعر.